таңғы шоу
ал достар баршаларыңызға тағы да қайырлы таң тілей отырып әлде күн болып қалды ма
қайырлы күн иә қайырлы күн тілейміз баршаларыңызға
бүгін жиырма бесінші мамыр енді барша түлектерді бүгін енді мектеп бітіру күндерімен шын жүректен құттықтаймыз
бізде қонақта танымал әнші әбдіжаппар әлқожа
ы сұрақтарыңыз әдеттегідей жұлдыз нүкте фм инстаграм парақшасында және де вконтакте әлеуметтік желісінде ресми тобымызға жолдасаңыздар болады
ііі енді жалпы алдағы уақытта енді құдай қаласа бәрі біткеннен кейін гастрольдік сапараға шығасыз мхм
сол кезде қай өңірден бастайсыз ең ерекше сағынған бір жер бар ма сондай қала немесе
қай жер болса да бірінші бастап кетсек болар еді
бастасақ болды деп тұрсың ғой
өңір таңдамаймын мхм і барлық жер мен үшін бірдей
ең бастысы шықсақ болды ғой мхм осы неден
құдай қаласа иә
енді қазір ыыы әншілердің басты табысы енді жасыратыны қажеті жоқ той ғой енді той томалақтан иә
қазір енді той жоқ
ыыы жалпы қалай болып жатыр көңіл күй қалай болып жатыр той жоқ кезде өмір қалай болып жатыр
ііі сол жаңағы тып тыныш іхі

біртүрлі иә әбден үйреніп қалғаннан кейін
жаңа айттым ғой сағындып деп ше мхм болмайды
ы той концерт керек қой негізі мхм
концерт әсіресе күшті ғой
азып кетіпсің ғой братан деп сұрақ қойып жатыр екен мынаяқта
енді ораза кезінде і ораза ұстадың ғой айтпақшы ораза қабыл болсын иә рахмет
ы ораза кезінде енді түсінікті жағдай
ы енді азу үшін ұстамайды ғой ең бірінші алланың разылығы үшін дегенмен де м ораза кезінде азады
сондықтан себебі сол шығар деп ойлап отырмын азғанның
ммм мүмкін білмеймін
өзім солай құбылмалы ғой
кейде толып кетемін кейде қайтадан түсемін деген сияқты
өзің бір ерекше тәсілдерің бар ма форма ұстап жүру үшін
алдында бір рет қатты семіріп кеттім ммм
кәдімгідей бет кетіп қалды ғой былайынан иә
сөйтіп пп дейді екен ғой правельное питание іхі
соған отырдым ғой балық жеп па кәдімгідей иә анандай қуырылған тамақ жемей
бірақ жиырма күнде жеті килограм тастадым ммм
өзім таңқалып қалдым мхм
ііі жеті килогармм тастадым да сөйтіп он күнде қайтіп жеті килограм жинап алдым десем иә мхм
ы тараз қаласынан айбол қарашов хат жазған екен әбдіжаппар жақсы әнші балам осы азаматтың әндерін айтады
өмірде жолы болсын азаматтың жаңа машина жуып жатыр деп еді қандай көлікпен жүреді екен дейді жаңа көлік
иә жақсы көретін азаматтар
менің өзімнің көлігім бентли
қазір жүріп жатқан көлік ол тойота двухсотка мхм
ммм менікі емес
жалпы иә менікі емес деп айтып қой бентли деген жаңа
карантинде өзіңіз білмеген қыр сырларыңыз ы шықпады ма дейді ерекшелік і байқадамадыңыз ба не өзгерді дейді
карантинде менің байқағаным
ана мейрамбек ағамның бір сұхбатында есіп едім мен қазақстанның барлық жерін ұшып қонып жүре аламын
өйткені менің достарым бар мені қолдайтын азаматтар бар деп
мен де мейрамбек ағаның інісі екенмін соны байқадым
ммм карантин кезінде і облыстан шығып кеттім ғой
сол кезде қызылордаға бардым шымкентке бардым шардараға бардым жаңақорған ауылға бардым мхм
алматыдан жиырма мың теңгеге бензин құйып кеткенмін ммм
қалтамда ақша сол күйі қалыпты ғой
жиырма күн жүрдім ба жиырма күнде бір тиын құртпаппын ғой
сол әділет деген досым бастаған қызылордалықтар ммм
ыыы шымкентте насыр досым бастаған шардарада ерман бауырым бастаған
тілі алуан алуандар бастаған жалпы мхм саласында
шын сол кісілердің қонақжайлылығымен сол кісілердің бауырлығымен сол кісілердің мына
елге серіміз келді ғой деп мхм өздерінің алып жүруімен халықтың туған туыстың несімен
соны сезіндім мхм бір елдің еркесі деген дүниені сезіндім да елдің ішінде еркелеп жүру
і ақша шығару ғана емес бұл жерде мақсат
өзіңе өте бір ііі
халықтың көңілі дейсің ғой жақындардың көңілі
көңілі қатты ауғаны өзіме күшті әсер берді мхм
достар дәл қазір біз тағы да әбдіжаппар әлқожаның орындауында керемет бір хит әндерінің бірін тыңдайтын уақытқа келіп қалған екенбіз
одан кейін зор сұхбатымызды әрі қарай жалғастырамыз достар алыстамаңыздар
таңғы шоу
бақытыңды аялап қолыңдағы
басыңдағы бағыңды өшірмеші
сұлу қыздар көп шығар соның бәрі
сенің сұлулығыңның көшірмесі
жұлдыз фмде таңғы шоу
ал достар таңғы шоуды әріқарай жалғастырамыз
бізде бүгін енді карантиннен кейінгі алғашқы қонағымыз студияға келіп кәдімгідей еркін отырып бір зор сұхбат болып жатыр
өздеріңіздің сүйікті әншілерңіз әбдіжаппар әлқожа
тағы да қош келдің әбдіжаппар рахмет қош мхм
ал сұхбатымызды әріқарай жалғастыратын болсақ енді біршама әңгіменің басын шалдық мхм
бір сағат бір жарым сағат уақыт қандай жылдам иә
ыыы енді мынау түлектерге өзіңнен бір әдемі тілек жолдап жіберсең болады негізі
бүгін енді ерекше күн жиырма бесінші мамыр ы соңғы қоңырау болатын бірақ онлайн түрінде болып жатыр екен иә
ііі барша мектеп табалдырығын бітіріп жатқан түлектерге
тоғызыншы класстан кейін кетіп жатқан колледж бітіріп жатқан универ бітіріп жатқан барша түлектерге ұл қыздарға
ы мынау қадамдарыңыз құтты болсын
мәңгі есте қалатын дүние ғой мхм
ыыы енді бір жағынан өкінішке орай сіздерге осылай болып қалғаны да
алланың жазғаны шығар бірақ еш мойымаңыздар
онлайн түрде тапсырсаңыздар да өмірлеріңізде барлығы шынайы болсын
өмірлеріңізде алдағы күндеріңізде баршасы сәттілікпен болсын жақсылықпен болсын әумин
ата аналарыңыз армандаған өздеріңіз мақсат еткен арман еткен баршасына ыыы алла мейірімін төгіп жеткізе берсін
аллах тағала сіздерді өзінен басқа ешкімге мұқтаж етпесін дендеріңіз сау болсын
қазақтың мақтанышы болып көк туымызды көк аспанға шығарып әуезді әнұранымызды күллі әлемге тыңдатып
өздеріңіздің биіктеріңізді ы қазақ даласына елімізге көрсетіп жүре беріңіздер әумин мхм
осы тілектердің бәріне біз де ақбибі екеуіміз қосыламыз иә әумин дейміз
енді жалпы артыңыздан ерген бейбарыс жайлы айтар болсақ ммм
өзіңіз былайынша айтқан кезде ұстаз болып жүрсіз ол кісіге иә
алдағы уақытта енді қашан әндерімен бейнебаяндарымен үлкен сахнаға шығады дегендей
бұйыртса ыыы бейбарысты қазір жаныма алып
ы әнді жазу деген сияқты студияны меңгеру
дыбысты сахнаны ы ортаға
мынау біз енді әнші болғаннан кейін сахнада жүргеннен кейін оның үстіне қонаққа көп барамыз ғой мхм
қонақтықта өзін ұстау деген сияқты дүниелерді қазір менің қасымда жүріп меңгеріп жүр іхі
өзі колледж бітірді биыл мен бейбарысты шын жүректен құттықтаймын
ыыы дипломын алды
мен алмаған дипломды менің інім алды мхм
бұйыртса алда мақсат көп мхм
өзім әуелі құдай одан кейін анасы мені қалай шығарған болса
мен баласын бір жарыққа әнімен мхм
өзінің болмысымен әдемі қадамын баспалдағын жасап бергім келеді
сол мақсатқа жетеміз деп ойлаймын бейбарыстың бойында енді талант жетеді мхм мен оған сенемін
бұйыртса оның өзіндік стилі болады іхі бәрекелді іске сәт
одан басқа сізге солай шәкірт болғым келеді деп келіп жатқан жандар бар ма
иә бауырларымыз көп ы сұранып жатады
ы бірақ енді жаңағы бейбарысты мен бала кезінен білгеннен кейін өзім тәрбиелегеннен кейін өзімнің қолымда өскен
өзім жаңағы қыр сырының барлығын білемін еркелігін де сондықтан бейбарысты үйрету маған қатты қиынға соқпайды да мхм
жаңағы басқа жақтан келетін болса енді менің тәжірибем жетпейді ғой негізі
мен өзім енді кеше і әнім жарыққа шыққанына бес жыл болса

ыыы алдағы уақытта бір сәкен ағаларымыздың дәрежесіне жеткенде мен де өзімнің мектебімді ашатын шығармын мхм
ы мен де өзімді бір жаңағы маған талпынған мені жақсы көрген мені ұстаз еткісі келетін балаларға мүмкіндік беремін деп ойламын алдағы уақытта бас аман болсын мхм
бірақ ы менің бастамам осы бейбарыстан басталып жатыр
мхм новый сұрақ келген екен жас әншілер сүйіктісі бар екеніні жасыруға тырысады сіз қалай қарайсыз осы нәрсеге дейді
дұрыс қылады сол әншілер
солай қараймын деген иә жауап болды
ыыы мұңайып жатқан ешкім жоқ шығар оқушыларды айтамын дейді
ы сексен үштер жиырма жылдықтарыңмен деп құттықтап жатыр енді биыл і сексен үштер қатты дайындаған еді
ііі сексен үшінші жылғы ағаларым шын жүректен құттықтаймын жиырма жылдықтарыңмен шынымен менің де үлкен ағам сексен үшінші жылғы ааа ммм
амантэ құтты болсын
негізі і м біраз әншілеріміз халық арасынан ы бір әншіні тауып одан кейін сол кісімен дуэт жазып жатады дегендей ән шырқайды дегендей
сізде сондай ой бар ма алдағы уақытта
дуэт па иә танымал емес бір сол халық арасынан табылған бір жанмен
ондай бір ой келмеді әлі
бірақ енді негізі сұрап жатады ғой дуэт айтайықшы деген сияқты мхм
жақсы бір сәті болып жатса неге айтпасқа
ыыы неше бір талантты жастар өсіп келе жатыр да қазір ммм
ы егер жақсы ән маған ұнайтын ән ұсынса
ы орындаймын қарсы емеспін
қуана қуана бағы ашылып кетсе сол әнмен
менің мәртебием ғой ертеңгі мхм мхм
аз кем бір көмек беріп жатсақ өсіп жатқан балаларға
сондықтан оған ешқашан қарсы емеспін жақсы әнмен келіп жатса аға осындай ән бар еді
сізге ұнаса айтайықшы деп жақсы бір ұсыныспен келсе мен і қарсы емеспін
әбдіжаппар осы өнерге жаңадан келіп жатқан кезде іште бір драйв болды ғой өнерге деген құштарлық шыңға жететін жерлер
халыққа танымал болсам деген сияқты енді қазір аллаға шүкір әбдіжаппар әлқожа бүкіл иісі қазақ таниды біледі
осы іштегі бір драйвты ұстап тұру үшін не керек деп ойлайсың жалпы өнер адамына
негізі басында арман болады екен да мхм
драйв енді басталды негізі а енді
ыыы өйткені басында бір әнім шығып кетсе ғой ыыы ел мені таныса ғой білсе ғой деп жүрдік қой мхм
ыыы маған да қошемет ұрса ғой мен де сахнамен шықсам гастроль араласам ыыы тойларға шықсам
халық білсе деген сияқты менің әнімді тыңдап анау өтіп баратқан машина менің әнімді тыңдап өтіп баратса күшті ғой деген сияқты армандар болды да мхм
ал қазір драйв басында драйв болған жоқ ол кезде
енді басталватыр дейсіз ғой иә ол кезде қарқынды жұмыс болды
ал қазір драйв деген соншалықты қазір одан да екі есе жұмыс істейміз да мхм
оны меңгергеннен кейін ііі бір әнің шыққаннан кейін артынан жауапкершілігі
анау осы бір бала шығып еді сол арты жоқ болып кетті иә деген сөзден қорқамыз да қазір
ы өйтіп айтпаса екен
ііі жақсы түсінсе екен білсе екен әніміз тағы да қарқынды болып тұрсақ екен өз волнамызда өз толқынымызда
і деген үлкен драйвтар бар
концерт алдыңғыға қарағанда алдын құр ән мен клип түсіретін едік мхм ммм өту үшін да
ал қазір концерттің жауапкершілігі бар
әрбір афишаның мысалға сен өзіңе суреті ұнау керек
сен өзіңе лайықты болу керек атыңа лайықты афиша болу керек
баяғыдай ммм а два форматтағы әшейін шыққан афиша емес мысалы
роликтерінің өзі инстаграмының өзі жаңа айфонмен түсірілу керек деген сияқты ммм
қазір драйв өте көп іхі қазір ііі әннің качествосы да аранжировканың сапасы да сведенияның сапасы
сөздің әннің баяғы мысалға еркелеп айттық қой енді ммм
былай былай кейде бір сөздеріне орысша қосып жібердік
бірақ енді қазір енді бос жүруге болмайды
иә басқаша болады да драйв басқаша
ақбибімен дуэт айтыңызшы деп жазған екен жаңа дуэттер ыыы жайында әңгіме
ақбибімен бар ғой енді дуэт ақбибі концертте дуэт болып биледі ғой
иә мен тек билей берейін бар бар бар иә және де
әндеріңізді жазуға шабыт қалай оянады әлде кім себеп болады осы сұрағымды қойыңызшы деп өтінген екен
қысқа нүсқа жауап берсек өйткені қазір ән тыңдайтын уақыт келіп қалыпты
әндеріме шабытты халықтан аламын
сосын ііі бір өзімнің талғамымда мхм
мысалға идея келеді мхм соған ән шығарғанды жақсы көремін мхм
керемет достар дәл қазір бізде енді жарнамалық үзіліс таңғы шоу бағдарламасында сосын тағы да бір керемет ән тыңдаймыз
сосын студияға қайта ораламыз алыстамаңыздар біз тікелей эфирдеміз
эфирде таңғы шоу
жүз сексен сегіз жүз елу бес
таңғы шоу жұлдыз фмде
ал таңғы шоуды әрі қарай жалғастырамыз және тағы да бір қояр сұрағым ммм жалпы біздің қазақ эстардасында шоу бизнес деген нәрсе дамыған ба сіздің ойыңызша
шоу бизнес иә дамып келе жатыр ғой
дамыған ба деп тоқталмайды ғой шоу бизнес дами береді
жоқ мысалы мен бір сұхбатты көрген едім есімде жоқ бірақ кімдікі
і бізде қазақ эстрадасында мүлдем шоу бизнес жоқ деді әлі дамымаған деді оны тек қазір димаш құдайбергенов қана ы салып келе жатыр деді
кім айтты соны есімде жоқ сол
шоу бизнесін қайдам бірақ той бизнес дамыған бізде
той бизнес аллаға шүкір дамыған
і шоу бизнес мынау концерт берудің барлығы мхм
ммм әншілердің концерттен ақша табуы бизнес па бизнес
ы ол шоуда жүріп тойдан ақша табу бизнес па бизнес
ютубтан алаң ашып ютубтан ақша түсіру бизнес па бизнес
і альбом шығарып оны сатылымға шығару ол бизнес па бизнес
сол бизнес қой енді мхм

шоудың арқасында қаражатыңды тауып астыңа бентли мініватсың жаман ба әне
мысалға да өзімді айта салайын іхі болды
тіршілікті беріп жатқан алла
дарынды талантты адам өзін дамытып алады
оны тыңдайтын халық болса қолдайтын халық болса
ііі ақшасын беріватқан кісілер болса мхм тойына шақырған кезде концертке шақырғанда да мысалға
енді соның бәрі бизнес қой ақша түскен жер мхм
әбдіжаппар батыр жүргенбаевты құттықтадыңыз ба әке атанғанымен дейді еліміздің
батыр бауырымды мен тойында болып едім үйлену тойында ммм
құттықтаймын батыр бауырымды і қазақтың нағыз батыры ғой біздің чемпион ғой
нұреке танытып жүрген осы жаңағы айтқан секілді көк туымызды көк аспанға шығарып жүр ғой мхм
құттықтаймын бауы берік болсын дені сау болсын
енді ақбибі екеуіміз жұлдыз фм радиосының атынан ы әбдіжаппар әлқожа бар бәріміз еліміздің батыры батыр жүргенбаевты әке атануымен құттықтаймыз
ыыы ұрпағыңмен мың жаса бауырым тыңдап отқан болсаң иә құтты болсын айтамыз
ммм үркер тобының әншісі айтқан шоу бизнес қазақстанда жоқ деп жаңа жауап жазыватыр екен
әне иә біреу айтқан әйтеуір есімде енді жалпы
үркер тобы тойға шықпайды ғой деватсаң иә
әбдіжаппар өнерің өрге жүзсін қашан оригинал хит болып жүре бер
менің жұмысым басталды сіздерге сәттілік тілеймін деп ііі жатыр екен рахмет сізге де сәттілік
жаңа енді өзіңіз альбом деп қалдыңыз енді жалпы ән жинақ шығару ойда бар ма және сол ән жинақ ы қандай әндерден тұрады
ән жинақ толық менің репертуарымдағы әндерден тұрады
жоқ енді мысалы і бір жиырма ғана ән болуы мүмкін дегендей
сол жиырма әннің ішінде мысалы біреу і дәстүрлі ән деп бөліп жатады біреу тағы мынадай
қазіргі түсінікте іхі қазіргі шоу бизнесте мхм альбом шығару қолайсыз болып тұр мхм
өйткені халықтың өзі бізде елімізде ыыы сайттар өте көбейіп кеткен мхм
ол авторлық сайттар емес олар жаңағы жалпы айтқанда
пираттық ы бұрынғы дискілердің заманы осы интернетке келіп тұр ғой иә
интернетке келіп тұр ғой ол солардан қазір адамдар тартып алады да телефонына қояды блитуз жетеді
қазір машинасына дискі тығып жүрген адамды көрмеппін
кейбір таксистер болмаса мхм базардан пират дискіні алып
оны да ол альбом бізідік емес қазір соны көшіріп алған пиратский
интернеттен интернеттен алып сол
альбомды көріп қалсаң өзі әбдіжаппар әлқожа қайрат нұртас төреғали төрәлі толып тұр папкаларымен иә
оны не қылады ол менің альбомымды ммм иә
кейбір қаланың ана бір қатты дамыған таза альбомы болмаса тыңдамаймын деген сияқты кісілер болмаса оның саудасы болмайды альбомның
сондықтан мен альбом шығармаймын
әлеуметтік желіге салу арқылы бейнебаяндарымды экранға арнаға беру арқылы ғана жүремін деп ойлаймын альбом
естелік ретінде иә бір дискі шығару
алдағы уақытта альбомды халыққа концертке барған кезде шығарып бармасақ былай сатылымда жоқ негізі мхм
тегін сыйлатындай ше мхм әндерді жазып барып
барлық әндер жазылады жаңағы таңдап алмаймыз ммм мхм
дәл қазір енді бізде көрсетіп жатыр дыбыс операторымыз і ән тыңдаңдарышы бір деп
ммм әбдіжаппар әлқожаның орындауында соңғы шыққан керемет әндерінің бірі сен келе алмасаңды тыңдаймыз дәл қазір
сосын студияға қайтадан ораламыз достар алыстамаңыздар таңғы шоу тікелей эфирдеміз жұлдыз фм радиосы қосулы болсын
эфирде таңғы шоу
сенсіз мұңға толы мұңға толы айлар өтті күн өтті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
достар таңғы шоуды әр қарай жалғастырайық енді сіздермен бірге тікелей эфирде жүргізушілер ақбибі хамидолла және нұрбек қасым қонағымыз танымал әнші әбдіжаппар әлқожа
тағы да қош келдің деп айтудан тайынбаймын шаршамаймыз енді біз сағынып қалдық кәдімгідей қонақтар келетін
қош көрдік рахмет мен де қуанып отырмын шынымен жаңағы бірінші күшті шақырдыңыздар ғой иә мхм
елеп ескеріп шақырғандарыңызға рахмет
бұны енді бұған жауапкершілікпен келмесем болмайтын болды сегіз жарымда келдім
ерте келіп алды иә і иә негізі кешікпей келеді солай
і ақбибі бәрін біледі
өзіңіздің өміріңіз жайлы кино түсірсе ол қандай жанрда болатын еді деп сұрақ қойыпты
драма драма мхм
экшндар бола ма ішінде болады
а романтика ше
өте көп болады романтика иә өзім романтикпін ғой мен негізі
иә сондай дүние болатын сияқты
арасында комедия араласқан қалжыны бар барлығын қамтығым келеді негізі кино түсірсем мхм
ассалаумағалейкум баршаларыңызға батыс қазақстан облысы сырым ауданы науаи ауылының екі мың бесінші жылғы түлектеріне он бес жылдықпен құттықтап жіберіңіздерші деген екен
құттықтаймыз құтты болсын енді он бес жылдық әрі қарай жиырма жылдыққа отыз жылдыққа жалғаса берсін аман болыңыздар бастысы иә
жиырма жылдықтарыңыз күшті болып өтсін құдай қаласа біздің он жылдық онша емес болыватыр ғой
он бес жылдықтарыңызды сіздердің біздікіндей ол анық жиырма жылдық бізге он бес жылдық күшті болсын құдай қаласа
әумин әумин бәріміз түгел жетейік
ыыы әбдіжаппар енді мынадай сұрақ келген екен қаншалықты ырымшылсыз қандай ырымға көбірек көңіл бөлесіз дейді
ыыы жаңағы қазағымыздың барша ырымына көңіл бөлемін негізі мхм
жасамауға тырысамын өйткені сөйтіп өсірген ғой бізді
білмеймін қайсысын болмайды қайсысын болады деп айтпаймын
жаңа әбдуаппар ағам айтпақшы ы сыпыртқыңды тік қойсаң не болады деп ше іхі алуға удобно болады деп
сол сияқты кейбір онша емес ырымдар бар іхі ы мән бермейтіндей
а көбінесе жақсы ырымдар бар ғой жаңағы соларды енді і жасап жүреміз ырымдарды
мейрамбек ы беспаева ағамыздың бір сұхбатынан ы осы ырым жайында айтқан бұрын бір сұхбаттарынан оқыған едім
ы үйдін де ұмыт қалдырған затты егер де үйінде бір нәрсе сапарға шығып бара жатқан кезде оны алу үшін оралмайды екен ешқашан да иә ол бар ғой
домбырасын ұмытып кетсе де жаңағы басқа домбыра бір жерден ала қояды деген
қайтып баруға болмайды қайтып баруға болмайды
ондай өзіңде бар ма менде бар
үйден шыққан кезде ы сапараға шыққан кезде мысалы үлкен жолға
ұмытып кетсең енді эфирге шықсаң әрине ұмытып кеткен затыңды алып қайтасың ғой үйге барып мхм
бірақ сапарға шыққан кезде ұзақ жолға ол кезде артқа қайтуға болмайды деген ырым бар о бастан мхм
жазира пірімқұлова жазып жатыр менің сыныптасым
нұрбек әбдіжаппар мырзаға барлық екі мың бесінші жылғы түлектерді бір құттықтау жолдасыншы жазып алайық класстастар тобына жіберейік дейді менің сыныптасым
биыл жаңа айттым ғой он бес жылдық сондықтан бір әдемілеп бір құттықтау жолдап жіберші
ақтоған ауылы меркі ауданы деген сияқты жаңа арнап жіберсең мүлдем күшті болады

ақтоған ауылы меркі ауданындағы екі мың бесінші жылғы түлектерді шын жүрекпен құттықтаймын
ііі өсіп жатқан ұл қыздарыңыздың ыыы шаттығы мен берекесін көріңіздер
дендеріңіз сау болсын қазаққа мақтаныш болатын ұлдар тәрбилеулеріңізді шәкірт тәрбилеулеріңізді шын жүрекпен тілеймін
і аяулы арулар жеңгелер ағалар аман болыңыздар эй бәрекелді көп рахмет мхм
енді жалпы өзіңіздің і кеңес беретіндей бір кітап немесе кино бар ма осыны көруге болады немесе осыны оқуға болады дегендей
і қазір осман деген кино көріп жүрмін сериал
соны кеңес беремін көруге бұл енді түріктерге бұрмалап кеткенім емес
бұл жерде ііі түріктер мойындаған да
ммм оғыз бен сақтан тарағанын бабам оғыз деп сөйлейді да
сонысы қатты ұнады іхі
і оның үстіне бурак өзчивит ойнайды иә нұрболаттың кумирі
османды күшті түсірген ммм бізді қазақта алатын дүниесі көп та
ердоған мырзаның өзінің тапсырмасымен түсірген екен
ол жерде домбыра тартады ше мхм дінге де күшті көңіл бөлген
кәдімгідей бізде дінге десе сәл тиіп қояды ғой мхм ондай болмаған ана жақта
дінге де көңіл бөлген мхм
ммм османның өзі құранды алып оқып отқаны керемет
сосын батырлықта бір алланың атымен шығады
і или свобода или шахада деп шыққан кезде мхм
мен мысалы күш аламын да содан ммм
дұрыс қой адамның өмірі негізі егер елің егемен болмайтын болса или свобода или шахада ғой мхм
өліп баратқан кезде ля иляха илля ллах ты айтып кетсең калимаңды келтіріп шахадаң әдемі аллах тағала мені
сонда сол киноны ұсынамын
өйткені киіз үйде өмір сүреді ше мхм мхм киімдері тура біздің ана біз қазақтың баласында киіп шыққан біздің киімдер бар ғой іхі іхі тура сондай киімдер киеді

бізде ахмет йассауиді айтып өтеді мысалы иә
ахмет йассауидің қылышына ы жаңағы і кәпірлермен соғысады да іхі христиандармен иә
манас жырын айтады жаңағы
қыздың атының аты атының аты іхі мінетін атының
манастың жылқысының есімін қойған
қазаққа қырғызға осы түркітілдес халыққа біздің жерден шыққандығын күшті мойындайды мхм
кеңес беремін иә осман
достар і дәл қазір тағы да бір ән тыңдайық ііі әлде жарнамалық үзіліс па бізде роман ән тыңдамыз ғой иә
ән тыңдаймыз ән тыңдайды екенбіз әннен кейін студияға қайтып ораламыз
алыстамаңыздар тікелей эфирде сіздермен бірге жүргізушілер нұрбек қасым және ақбибі хамидолла және қонағымыз әбдіжаппар әлқожа
таңғы шоу
жартылай жыртылған фотоны
жаңбырдың астында қалдырдың
жұлдыз фмде таңғы шоу
достар таңғы шоу бағдарламасын әрі қарай жалғасытрамыз дегенмен де енді үш сағат уақыт кәдімгідей фу деп өте шыққан екен
байқамай қалыппыз үш сағат қалай өтіп кеткенін
мән бермей қалыпсыз ба ммм мән бермей қалыппын
мен өзім байқатпай жіберімін деп айбей мә
орысшасы қандай еді
бүгін енді жалпы мынау ы әлеуметтік желіде әсіресе инстаграмда көп отыратын тыңдармандар үшін бір анандай бір естелік ретінде біз әбдіжаппарды шақырғандай болып отырмыз
өйткені былтыр ма еді арғы жыл ма еді бір қарындасымыз осы соңғы қоңғырау кешінде сенің әніңе бір билеп кәдімгідей өзі
ыыы керемет бір көңіл күй сыйлаған барша инстаграмда
қайда жүр екен сол қыз қалай болды екен деп ойлайнбайсың ба кейде десең иә
бірінші курста оқитын шығар ол қыз былтыр бітірді ғой иә
ақтөбе қаласында болған ол концерт мхм
күшті өзі позитив болып шықты мхм
енді бірақтанда білмеймін өзі мінезі солай шығар іхі
күшті болып шықты биледі
бірақ артынан барлық оқушылар билеп кетті ғой мхм
бірақ сол бастады да бір бастап беретін адам керек қой жаңа
қызық видео болды кәдімгідей иә
биыл енді өкінішке орай ыыы ондай кәдімгідей ас та төк ыыы жаңағындай банкеттермен соңғы қоңырау кештері ы болмайды
онлайн түрде ыыы өтейін деп жатыр екен
барша түлектерді біз ы өзіміздің атымыздан жұлдыз фм радиосының атынан ақбибі екеуіміздің атымыздан құттықтаймыз
алға қойған мақсаттарыңыздың бәрі орындалсын ең бастысы аман болыңыздар ата аналарыңызды сыйлап жүріңіздер
ең бастысы жүректеріңіз ақ ниеттеріңіз түзу болса бәрі керемет болады достар әумин
енді бізге берілген уақыт та соңына келіп қалыпты ақбибі мхм
қоштасатын сәт келді деп бізге роман белгі беріп жатыр екен өзің бір әу деп жібер енді
енді мен бір әу дегенде әу деп
жоқ әбдіжаппардың өзі бір тілек айтып мхм сонымен халықпен қоштассақ
кешегі отыз күн бойы тұтқан оразалырыңыз барша тыңдармандардың қазақ елінің жасаған құлшылықтарыңыз қабыл болсын әумин
дендеріңіз сау болсын аллах тағала қабыл етілген рамазан етіп санасын деп тілейміз
рамазан айт мүбәрәк болсын әумин
жылдан жылға түгел жете берейік
еліміз аман жұртымыз тыныш болсын
жұлдыз фм ұжымына рахмет
алғашқы осы карантиннен кейінгі алғашқы қонағы етіп шақырғандарыңызға мхм
ы осылай қазақ өнерінің мәртебиесін ұлғайтып құрметін көркемдеп
ііі әуез әндерін әлемге паш етіп жүре беріңіздер дендеріңіз сау болсын
шынайы тыңдармандарменен барша ару қыздарымыз бен жігіт бауырларымызға тек қана жақсылық тілеймін
ай армандарыңызға жетіңіздер әумин айтқаныңыз келсін
көп рахмет ііі әбдіжаппар саған да алғыс білдіреміз і қонаққа келгеніңе
әрқашан да зор бір қазақтың азаматы болып жүре бер і деніңе саулық тілейміз
достар біз осымен қоштасамыз сіздермен аман болыңыздар
ыыы сағат он үш нөл нөлде сәлем саған туған ел бағдарламасында өздеріңізбен қауышқанша асықпын
бүгіндікке қоштасамыз сау саламатта болыңыздар сау болыңыздар жақсы
жұлдыз фмде таңғы шоу
шүрекейін жақын жандарға айналамыздағы достарға бауырларға және де ең қамқор жандарға осы әнімізді арнамаймыз ба
очоу қатырасың конечно